பச்சோந்திகள் பூச்சி வேட்டையின் எஜமானர்கள், அவற்றின் குறிப்பிடத்தக்க தழுவல்களுக்கு நன்றி. எறிகணை நாக்கு. அவற்றின் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய ஆயுதம் அவற்றின் நீண்ட, ஒட்டும் நாக்கு. இது ஒரு நொடியில் தங்கள் உடலின் நீளத்தை விட இரண்டு மடங்கு நீளத்தை நீட்டித்து, ஆச்சரியமான துல்லியத்துடன் இரையைப் பிடிக்கும்.